<noise> Edwuma a <noise> motum mayɛ na mayɛ ne yie paa yɛ a- adzekyerɛ <noise> saintsir nye dɛ m'enyi gye ho dɛ dza minyim no medze bɛma afofor. Nna mokɔɔ skuul so mihyia nkorɔfo bebree a nna wɔse wɔabonbɔn wɔabonbɔn naaso dɛm nkorɔfo no wɔdze hɔn nsa kaa ndzɛma afofor no wotsiimi yɛe nkyɛ mɛpɛ dɛ <hesitation> mɛhyɛ mɛtry ahwɛ <noise> na a esuafo ahorow a wɔwɔ haw wɔ adzesua mu hɔn ebusua eyi hɔn totwen -tokyen nadze no moboa hɔn mma wotum edu hɔn botaa ho wɔbɛyɛ nyimpa tsitsir bi daakye.